Jokkondir cuuraande water, sabu detergent, e vinegar walla baking soda. Njidi sabu walla vinegar nder ndiyam e fittaade sabu walla baking soda nder carpet ngal. Hokkondir ƴettude ngal e kuutorgol e siki e njidi. Jokkondir carpet ngal sabu kadi ndiyam so tawii sabu waawataa njiddaade walla dawwitde.